Amy kiraro zao: kiraro misy semelle, misy housse, de misy <hesitation> laha ohatsy koa zao i kapakapa misy igny manche-ny igny, otran'izay am' fizaran'ny kiraro.